الوظيفة اللي هكون فيها كويسة هي الوظيفة اللي انا فيها يعني وظيفتي انه انا في قسم ادارة المشروعات وظيفتها دي بالنسبة لي هي اكثر وظيفة مناسبة لي واكتر وظيفة انا احباها وحابة ان انا اكون فيها لانه كل يوم فيها ابداع جديد كل يوم فيها تحدي جديد كل يوم فيها حاجة بتخليني اكتشف حاجة جديدة نفسي.